जो लोग की आँखो हों काली नीली भूरी हों। ये हौं मनौ होन कि ये होन बचपन दे। ये कैलर की आखी होन कोसी की काली होन कोसी की निली होन भूरी ये होई सोकोन।